<hesitation> Magnano akoa e voamaigny manko zakaindreo zany hoe mamparary vavony za raha ohatry ka anisika matetiky fa gn'hitako fosiny zany rehefa agnano anazy anao k'ohatr ahandro voamaigny ario eky e ranony voalohany rehefa voaarinao rano voalohany igny da tondrahanao fa sy mampa- da afamadibadikinao amizay sh gnaninao enazy ,ohatry androany saramaso, omaray vagnemba, omaray ambadik'omaray hafa iza zany gnany enazy.